Olokkoloq paling macca <hesitation> iyanaritu saping. Apaq iyero mai pura lennyeq sapikku, nalai panga, <hesitation> loq i sitaung nappai nreweq. Na narupai puanna paimeng. Narupa to matoakkuq.